weno yu dze yu dze yu or nap wen yu ldoꞌma nap sianá dziꞌn sianá nap ziꞌdnu ic̲h̲opnu pxoz demëꞌdná nap gownu gaknu nap wen alegre yu ldoꞌnu zobnu nap lëꞌnu xgit lëꞌnu c̲h̲idz ic̲h̲ënu deminndoꞌná ic̲h̲ënu per nana nap tigolba tigolba or lëꞌná lëꞌná c̲h̲on ba kwend o lëꞌ deminndoꞌná bukwaꞌn dzak bo ga nap lëꞌ gilnë lëꞌ c̲h̲ow dzën ldoná nap xloxla nap yudac̲h̲ema gilwen yuc̲h̲e nap lëꞌma dzakla pur gilnë pur gilnë noꞌnda gunu yula gikma ga za dze axta xlox ga dzekna or lëꞌ minndoꞌ c̲h̲uꞌnnga bis lëꞌ minndoꞌ wenla yu axta or knu dzekna wen c̲h̲ak ldoꞌma lëꞌma xc̲h̲edz dios xc̲h̲edz pa gap kodad minndoꞌ bët zakda minndoꞌ bët gakdna minndoꞌ gwiydc̲h̲e minndoꞌ gilnë knu gakc̲h̲e minndoꞌ gilnë knu nap axta lëꞌma wenla yu ldoꞌma ga dzeknana nap lëꞌma yukama lidzma bëtc̲h̲e siada ldoꞌma be nanma lëꞌ dios c̲h̲apla kodad x̱inma bela ba.